زما له نظره په مینه کې قرباني هغه هم د خپل مین یا معشوقې لپاره ډېر غلط کار دی او ډېرې ناوړه پایلې لري. موږ په قربانۍ سره د یو چا ظلم او زیاتي ته لار هواروو. کوم کسان چې په مینه کې تل قرباني ورکوي هغه ډېر وروسته پاتې کیږي او مقابل کس تل ظالم او لاس بری. په هغه ځایونو کې د قربانۍ ګټه ډېره وي بیا بده نه ده یا هم خلکو ته د خیر رسولو په موخه.